Si nihia' ruhuaj un si huin si kini'ín nga nihia kihia xaj, sani na'hue nari'ij si 'ngo nihia xa ba ná ni ninin ba nihia xa, nun niín un si huin 'ngo si ka'nin riñan 'ngo nihia xaj xa 'ngo rune ñun xa 'ngo chruj ñun anaj riñan xihio xa toj ta nanj ba 'ngo rasun xaj 'ngo rasun man ba na xá, bé ta taj taran' 'ngo nej rasun ni'ín xo' xiñún' kachij nga xukún' xí' tu'huí' kachi' ka'nó' ni ni'ín' xo' nej rasun ta, bé rasun ta xo' sani hiaj ni man a'ngo ngwii ni ni'in nej nga 'ngo rasun mám, xa 'ngo ngwii sta'anj si kun' 'ngo nikián, kun' 'ngo xuman', kun' 'ngo tu'nga, tane' hiube kun' ni kini'ín' 'ngo si taj kin' riñan hiu'be síj taj rún' xa 'ngo ngwii man xo' ruhuo' ta rún' 'hiaj 'ngo ngwii man nihia kihio' ro', sani na'be nari' ki'hio' 'ngo sinihia 'ngo ngwii, ni ngwii mán hiaj ni ni'in nej un si huin ki'hiaj nej natuna 'hiaj ninj 'ngo nihia natuna 'hiaj nej 'ngo 'nín kane natuna 'hiaj ninj 'ngo mole. Taj si 'ngo bin nuta 'hiaj nej ni 'hiaj nej 'ngo nuta mole, taj si bin 'ngo 'nín kane 'hiaj nej ni natuná 'hiaj nej nga 'nín kane nitaj si 'hiaj nej 'ngo 'nín kane run' xo xo niki xuún', ba ná si 'hiaj ni natuna xa nej ni bé ke ta ki'hiaj xaj ruhuaj ni bé ke taj aninj ruhua béj taj kini'ín ruhuaj, sani na'be nari'ij si sé si ba ne'ej si achin hio achin kwi baj ni achi, ni na'be nari'ij ni si anin ma'an ruhua ni anin ruhuaj ni na'be nari'ij.